आँखूँ ग अलग अलग रंग वंदा और येमा जू सबसे सामानीय रंग ची ऊ ची भूरु येगा अलावा नीलू वेगी, हरयूँ वेगी, ग्रे वेगी, जू यू रंग छीन ऊ भोत कम लोगू म पाये जांदा और जू भूरु ची ऊ भोत ज़्यादा लोगूँ म पाये जांदू।